Aleni yetomii itunishe chito, koo lazima itopeni tapia ile unee chichin so ngiwendi ii iwee ikamani kokainai ilee unee tapia. Unee paisyoniki cheyaei amuu paisyoniki, koo tinye tapia nekararan kopois chito koyai poisyoniki, koo iker ile tepche ko atepto nekararani koo akoi icham ile katuni amuu kararan tapia nenyine. Ko atepto tai itinye atepto nekararan atepto nemie itoche taeki, ipaipai iyoe paisyoniki ko kitunini akepoipochin alen akoi yoe.